Karazana akanjo andesina mandagnona a: maillot de bain raha ohatra hoe viavy, de ana lilahy a short na caleçon de efa mety, de afaka mitondra koà hoe serviette hamafana egna rehefa avy mandro avy akeo.